Fahasamihafan'ny piso mbana kivà: piso manko zany an de milalolôlalao, mikapekapeka, de afaka misôtisôty miakatra agnambo, de ny kivà ndraika mandady ambany foana de miwa foana izy endrika mahita piso, de fomba fifandraisanjareo zany an, raha kôfa lakoro raika, i olona raika mitiza anjareo de afaka mifagnatogna ihany zareo de misangisangy, mifampikapekapeka tàgnana de mifampilela-dela-draza.